Marɔk a yuranɛɛ mu loowɛ ma hɛnre tunlo, mun ɔrɔ mizeni lo woro bin ,woro min teebin, mɛɛ amu bɛ bon ayu han tuan tuana. Donke ɛhh yirɔni tuan minbin ovɛ yii a wewia we ɛnh bin matete oro ba min erɔpu tun.